A zerô an de reka an de roy an, telo, efatra an, dimy an, enina an, fito an, valo an, sivy an, folo.